मैं जोन रेप्टाइल मन ला जानथो ओ हवे। लिजर्ड कछुआ अउ मगरमछ आथे। रेप्टाइल मने की सरीसृप। सरीसृप ओ जानवर मन ल बोलथे। जो छिपकली जैसा दिखथे।